Lawƴirde kaake, lawƴugol kaake tan neɗɗo hakkille mun wartata e muuɗun. <hesitation> Ko naayii e banngal kaaki lawƴirɗi nokku muuɗun.